اعتقد احسن مثال انه الفن اله تاثيرات سلبية هو الوكت الي احنا عايشين بيه الاغاني الهابطة الي حتى الاطفال ديحفظوها والمراهقين والمسلسلات الافلام كلها صايرة يعني بيها لقطات فدنوب وديروجون لاشياء سلبية خاصة الافلام الاجنبية